אססעאדה א-שחסיה מחממה, חית אלאנסאן פרחאן, יעטי לאלהכרין, לקין אלמסהמה פי אלמוג'תמע קטחליק ג'וז' מן שי אכבר, קתכלק אלברכה אלג'מאעיה, קתחלי אססעאדה ענדכ מסתדאמה, באש تکון סעיד חאסכ אלגער כדה, אססעאדה אלפרדיה בלא ואג'ב למוג'תמע תבדו נאקסה.